أنا لست من محبي المثلجات، مانحبش نديرها في الدار، لكن علابالي بكريمة الشونتيي <hesitation> مع الحليب المكثف بالإضافة إلى <hesitation> الشوكولاتة والبندق، يمكننا إعداد وصفة جيدة جدًا، <hesitation> لذيذة، محفوظة في الثلاجة، يجب أن مشاهدة الوصفات على على يوتيوب، ولكن انا مانحبش المثلجات، ماناكل حاجه بارده مان، هكذا.